א מענטש גייט אייביג טון זאכן וואס ער גייט שפעטער זאגן כ'וואלט נישט געדארפט ווען דאס טון, כ'וואלט ני- נישט געדארפט ווען יענס טון. און ס'דא א מעגליכקייט ווייל אויב די מענטש זיצט נישט אין זיינע טעותים דעמאלטס האט ע- האט ער נישט האט ער נישט עכט חרטה אבער ס'גייט אייביג זיין זאכן וואס א מענטש גייט זאגן מיין לעבן וואלט אפשר געווען אנדערש אדער בעסער ווען איך טו ווען נישט דאס. מ'דארף אבער נישט זיצן אין די- אין די טעותים.